अमेरिकान मुसम बहुत प्रकारन रोवे। क्योंकि यो एक गणों मोटु देश छे। एर मा उत्तर मा <hesitation> ओलास्का मा <hesitation> सियालन्दारण अंसन लंबु चले। ने दोक्षिन मा फ्लूरिडा शेहर मा शाल भर गर्माल लागेर। बुड़ावने साइड केलिफोरन्य साइड निजादास सेल गयू ने निजादास गर्मी तो सुरोबे। इच मा पस्चिमनी इच मा चेती अंसन गर्मी लागे। फेस की गर्मी लागे। थुन मा चेती अंसन बर्फ पड़े। <hesitation> उगवणी साइड चेती चारू तोरोपन मुझ समेख जसू होई रहो।